Sakafo matetika ananana hevitra diso ndreka aminà resaka fadifady zao an itondrasako ananjy satria, misy olona fady lambo an, misy olona fady amalona; de iny ohatra hoe: marary izy na mihinana lambo, de marary hono izy raha mihinana amalona, kara- de zany zao hevi-diso aminahy, fa le hoe resaka sakafo tsy rarahina ndreka, mety tsy de misy loatra sady tsy de fantako.